A dizu i cibi ch'a cunten-u ël fosforo <hesitation> alura ël pes e forsi anche la banana e pöi cunosu pa d'autri cibi ch'agiütu la memoria, cunosu moch cuesti